E wonde yannde jummare, jodorgal yobti joɗirinɗo dow, mo do'oi, jodorngal ngal mi min nami higo ma, hannde balɗe ma da'e.